Fampiasan'ny horita tàgnany 'mzany, amin'ny alalan'igny mangalaky hany de amin'ny alalan'igny avao koa handehanany, itadiavany hany. Igny zany izy afaky mangalaky fia, satsia amin'ny alalan'igny zany izy mana avantage bebe kokoa satsia lava tagnany, izay fe tsatsiny amin'igny tagnany io tsy mivotsitry koa.